Quali è l'orìgini di l'Universu? Tuttu accuminciau cu lu Big Bang, na bedda ciammata. Di lu nenti si fìciru li stiddi, li pianeti e la vita, accussì comu la canùscemu. Diu ci appi a mèttiri manu. Ma na cosa è certa: lu misteru di l'orìgini di l'universu è qualchi cosa chiù granni di nuàutri.